شوف، أول شي جيب لك كاسة، إذا شاي لبتون فتلة وزي كدا، عادي سهل اغلي المويه في ال- <hesitation> الكاتل، وحط سكرك، و <hesitation> صب المويه وجلب و خلاص، لكن لو شاي <hesitation> كشري وزي كده بتجيب <hesitation> بتعارب ملعجة إذا شاي <hesitation> أحمر، ربع المعلجة. لكن لو شاي حليب نص الملعجة و- وميه.